ايه أشوف ان الشعر له صلة كبيرة بالعصر الحديث لأنه لأنه وسيلة تعبير قوية عن المشاعر والأفكار بطريقة مميزة حتى مع تتطور الأساليب الأدبية الشعر يظل وسيلة تجمع بين الإحساس والعمق ويقدر يتناول قضايا العصر زي التكنولوجيا والعزري والتغيرات الإجتماعية <hesitation> وحاجات زي كذا.